<hesitation> Naho tegna magnao didy jado, naho mpanjaka le <noise> mitombigny <noise> zay. <noise> Fa nao olo-tsotra na olo mpitondra fanjakà tsotra avao! Aia, tsy mitombogne!